सुझेबोई दो हजार अट्ठारह मारे दोस्ते कहें सादी होई थी, कही <hesitation> दो हजार अट्ठारह मारे दोस्ते कहें सादी होई अच्छा धूमधाम से करेयो यो यो यो बरात वरा सब गया। हम ये करेया धूमधाम से नाचा गुद्धा खाया सब करेया उका बात कहीचे कि ज़ंग से वियाव करो बफेट वफेट दिये करे, सब सामान आउन में जमा कराये यो करे। उन्हों करे तुमने बहुत अच्छा काम करे, वही मारे जावन धन्यवादी नी तरप से, इनसीक्सीले के दोस्तों, तुमने बहुत मारे यहाँ काम करें भी।